عند غسل الاسنان نقوم بوضع المعجون على فرشة الاسنان ثم ابدأ في تنزيف السطح الخارجي لكل سن بحركات دائرية لطيفة او حركات لاعلى واسفل، قم بتنزيف السطح الداخلي للاسنان بنفس الطريقة، لا تنسى تنظيف السطح الذي يمسح به لسانك. استمر في غسل الاسنان لمدة لا تقل عن دقيقتين، شطف الفم بعد الانتهاء اشطف فمك جيدا بالماء لازالة بقايا المعجون.